U drëngonj se na ishter kish kish na dieta ekuilibrartur, kish hajë të ngrënë i <hesitation> sancer, kish hajë të ngrënë të mirë, të ngrënë çë vjen ka- di dancë, si misht, vurdhurët, e ngë kish esaxherarjë <hesitation> me i quantita, kish hajë gjushtu <hesitation> ka jetë incuma, bilançartur.